Be ittan rake ha ngesa am mi wata be bidda ndiyam mai pat, sai be chake mai Bo mi sotta dum warta kurori kantu je himbe naftirta.